Mandeha magnano bazary akeke amina in'eftra na in-dimy ake isam-bolagna˂hesitation˃ magnano course, vidigna le raha jiaby ilaigny ankoatry ny rô isan'andro fôgna tsy vidigna amin-jegny fô le raha jiaby ilaigny agnatin'ny vôlagna igny tonga de vidigna amin'ny fotôgna zay